هغه کسان یا شخصیتونه چې له نورو سره د اړیکو ټینګولو لپاره کار کوي او لارې چارې جوړوي د ستایلو وړ دي. نن سبا موبایل او انترنټ له خلکو له د اړیکو جوړولو وسیله ده. کوم چا چې دا وسیله جوړه کړې انسانیت به یې تر قیامته احسانمند او منندوی وي. هغه کسانو چې د انسانیت د بقا، پرمختګ او هوساینې لپاره کار کړی یا یې کوي هغه د اتلانو په مثال دي.